Pos ave, Etiopía ya me sona a coltura, lo mesmu que Egitu, qu'estuvi ai unus mesis. Asperu que la coltura en Etiopía la estean a afial comu hazin en Egitu. Tó un exempru pala nuestra coltura. Se ve qu'enque están alo suyu, tous están ergullosus i comprometíus col su país i la su coltura. Tamién conocí a genti dela Ethiopian Airlines quandu trebajava en Frankfurt, ara me recuerdu.